menningunni í kvöld verður rætt við Ragnar Kjartansson en yfirlitssýning á verkum hans verður opnuð í Hafnarhúsinu um helgina já þetta eru svona

bara svona eldtungur sem eru utan á húsinu og þetta er eitthvað sem hefur eiginlega alltaf fylgt mér Costco opnaði hér verslun fyrir rúmri viku kastljós gerði verðsamanburð í þremur löndum og leitaði skýringa á háu matvöruverði á Íslandi sérfræðingar telja þeirra helst að leita annars vegar í mikilli fákeppni á markaði fjórar hafa skipt með sér níutíu

en einnig í innflutningshömlum Helga Arnardóttir og Benedikt Ketilsson taka við þó svo að krónan hafi styrkst umtalsvert á þessu ári hefur verð á innfluttum mat ekki lækkað efnahagsráðherra segir það áhyggjuefni að innflutt matvara hafi ekki lækkað í verði þrátt fyrir styrkingu krónunnar hátt matvælaverð er ekki síður áhyggjuefni fyrir lönd eins og

sem framleiðir lítið af korni og flytur mikið inn það er óásættanlegt að verðlækkun á matvöru vegna gengisbreytinga skili sér ekki til neytenda þetta segir varaforseti

Alþýðusambandsins a s í segir að matvara hafi hækkað í verði um níu til tuttugu og sex prósent síðustu fjögur ár

segja að styrking krónunnar og aðgerðir til að lækka matarverð hafi ekki skilað sér til neytanda með eðlilegum hætti heldur hafi ágóðinn að mestu runnið til fyrirtækja í verslunarrekstri hvað finnst þér um matarverð á Íslandi mér finnst matarverð hátt á Íslandi maður bara hugsar sig verulega um hvað hvað maður kaupir mér finnst það of hátt

grænmeti og svoleiðis allt þetta að reyna að borða hollt til dæmis Sigurður er matarverð hátt á Íslandi það hefur verið það Ísland hefur verið með einna dýrasta matinn í Evrópu ásamt kannski Noregi og

og Sviss matarverðið var ekkert langt frá meðaltali í Evrópulöndum rétt eftir hrun þá var krónan svo lág en svo hefur þetta sígið í sama far

hefur verið áður undanfarin ár í alþjóðlegum samanburði er auðvitað matarverð á Íslandi gjarnan talið fyrir því eru ýmsar ástæður

og verðlag hér eru lífskjör góð en ef við kannski samt berum okkur saman við svona okkar næstu nágrannalönd þar sem lífskjör eru nú líka góð þá er verðlag hér oft á tíðum talsvert hærra en þar já eins og heyra má þá finnst mörgum verð á matvöru

en hvernig er verðið hér í samanburði við önnur Evrópulönd við ætlum að skoða og bera saman verð á matvöru í þremur löndum fréttaritara okkar í Kaupmannahöfn og í Berlín það er iðulega sagt að Danir kaupi aldrei neitt

á tilboði

sagt en þeir fylgjast grannt með í Danmörku er líka mjög mikill verðmunur á mun hærri einkunn Berlín er ódýrasta borgin

eru neytendur grimmir þeir sniðganga bara vöru ef hún hefur hækkað of mikið í verði eru ekkert að eltast við

þau eru mjög góð við ætlum að vinna samantektina með hjálp þeirra sem hafa þróað appið neytandann sem vinnur

um verðlag upp úr skönnuðum

hafa stutt við þróun á

og í því forriti fá viðskiptavinir yfirlit yfir matvöruna sem er keypt hvað hún kostar

og mögulega verðbreytingar á milli vikna í þeim verslunum sem verslað er við

yfirleitt var leitast við að finna hagstæðasta verðið

hægt var þá var heldur ekki tekið tillit til hærri flutningskostnaðar og smæðar hins íslenska markaðar í samanburðinum heldur er bara horft á útsöluverðið sem neytendur standa frammi fyrir þar sem eigendur Bónuss og Hagkaupa eru þeir sömu var ákveðið að velja Krónuna sem lágvöruverðsverslun í þessum samanburði

milli landanna þriggja var gerður um miðjan maí áður en Costco opnaði hér á landi og hér eru svo niðurstöðurnar kílóverðið á heilum frosnum kjúklingi í aldi í Berlín sem er lágvöruverðsverslun er þrjú hundruð þrjátíu og tvær krónur en tvö hundruð tuttugu og átta krónur í

með hærra vöruverð í Kaupmannahöfn er kílóverðið þrjú hundruð sextíu og sex krónur í nettó sem er lágvöruverðsverslun en þrjú hundruð fimmtíu og þrjár krónur í

sem er alla jafna með hærra vöruverð í Krónunni kostar kílóið af frosnum kjúklingi sjö hundruð og sjötíu krónur en átta hundruð tuttugu og níu krónur í Hagkaupum kílóverðið á ferskum kjúklingabringum er sex hundruð og áttatíu krónur í aldi en ellefu hundruð

þrjátíu og sex krónu í

þrettán hundruð fimmtíu og sjö krónur í Netto og átta hundruð níutíu og átta krónur í

tvö þúsund eitt hundrað níutíu og níu krónur í Krónunni og tvö þúsund og eitt hundrað fjörutíu og níu krónur í Hagkaupum kíló af hefðbundnum brauðosti kostar fimm hundruð sextíu og sjö krónur í aldi og sjö hundruð og níu krónur í

fjögur hundruð níutíu og sjö krónur í Netto en átta hundruð

fimmtíu og fjórar krónur í

kostar

hundruð sjötíu og níu krónur en sextán hundruð þrjátíu og níu krónur í Hagkaupum lítri af mjólk kostar sjötíu og tvær krónur í aldi og hundrað og þrettán krónur í

lítrinn kostar áttatíu og tvær krónur í nettó en hundrað og sex krónur í

hér heima kostar mjólkurlítrinn hundrað fjörutíu og fimm krónur í Krónunni en hundrað fimmtíu og tvær krónur í Hagkaupum kíló af rauðum eplum kostar hundrað og sex krónur í aldi og hundrað fjörutíu og sjö krónur í

kíló af

eplum kostar þrjú hundruð sextíu og sex krónur í nettó og þrjú hundruð og fimm krónur í þá kostar kílóið af sömu tegund epla hér heima fjögur hundruð níutíu og níu krónur í Krónunni og sex hundruð tuttugu og fjórar krónur í Hagkaupum sex til átta hundruð gramma

brauð kostar níutíu og sjö krónur í aldi og hundrað tuttugu og fimm krónur í

í Netto kostar það hundrað og tvær krónur og hundrað sjötíu og fimm krónur í

í Krónunni þrjú hundruð sextíu og átta krónur og þrjú hundruð sextíu og fimm krónur í Hagkaupum fimm hundruð grömm af smjöri kosta tvö hundruð og þrjátíu krónur í aldi og tvö hundruð níutíu og fimm krónur í

kostar það þrjú hundruð sextíu og fjórar krónur í Krónunni kostar það fjögur hundruð og sautján krónur og fjögur hundruð fimmtíu og níu krónur í Hagkaupum kíló af nautahakki kostar fimm hundruð áttatíu og níu krónur í aldi en átta hundruð fimmtíu og krónu í

í Netto kostar það átta hundruð áttatíu og þrjár krónur og níu hundruð og fjórtán krónur í

og tvö þúsund tvö hundruð sextíu og níu krónur í Hagkaupum mikinn verðmun má sjá milli landa samtals verð þessara átta vörutegunda er hundrað og níutíu prósentum hærra í lágvöruverðsverslun

hér en í Berlín og níutíu og

hærra en í Kaupmannahöfn sé verðið í verslunum með hærra vöruverðið borið saman kemur í ljós að það er hundrað þrjátíu og fimm prósentum hærra hér en í Berlín og hundrað og fjórtán prósentum hærra en í Kaupmannahöfn samanburðurinn á verði matarkörfunnar hér og í Berlín og Kaupmannahöfn sýnir svart á hvítu hversu miklu hærra matarverð er hér og

fyrir því eru fjölmargar ástæður segja sérfræðingar ísland er náttúrulega lítið lítill markaður það er einangrað það getur verið töluverður flutningskostnaður

náttúrulega háir tollar á matvöru

og svo er það náttúrulega kaupið þetta sveiflast svolítið með kaupmættinum hérna heima búvörur hér á landi hafa verið talsvert dýrari en í

meðal annars má rekja til þeirra landbúnaðarstefnu sem við höfum haft hér og og stefnu varðandi innflutning á landbúnaðarvörum krónan hefur styrkst mjög mikið undanfarið og það ætti að skila sér í lægra verði á innfluttum vörum Alþýðusamband Íslands hefur staðið fyrir verðlagseftirliti allt frá tvö þúsund og eitt en hefur styrking krónunnar skilað sér í lækkun á matarverði hún hefur skilað sér alveg þokkalega innflutt matvara hefur svona síðan á fyrri hluta árs tvö þúsund og fimmtán lækkað

eitthvað á milli átta og níu prósent núna er kaupmáttur eða raungengi óvanalega hátt og þess vegna er allur kostnaður hér óvanalega mikill á fimm hundruð metra kafla hér við

í Kaupmannahöfn eru sex stórar matvöruverslanir hér má iðulega sjá fólk á rölti milli verslananna með sem koma út einu sinni í viku í höndunum fylgist þú með verðlagi og tilboðum veistu hvað

kostar nákvæmlega ég gái ekki á strimilinn af því að maður kaupir það sem maður þarf ég veit ekki hvað mjólkin kostar en ég geri mér alveg stundum ferð í búð ef ég sé eitthvað auglýst á tilboði já ferðu í eina búð ef það er tilboð

þar umfram aðra já ég geri það bara sættum okkur við ótrúlegustu hluti við röflum á samfélagsmiðlum en segjum ekki neitt bara við þá sem hafa eitthvað um málið að segja

að fákeppni ríkir í smásölu á dagvörumarkaði

hér á landi fjórar Hagar Kaupás Samkaup og tíu til ellefu Iceland

samanlagt með um níutíu prósent markaðshlutdeild á landinu öllu árið tvö þúsund og fjórtán þar kemur einnig fram að

hjá dagvöruverslunum í Evrópu hefur verið um þrettán prósent og ellefu prósent í Bandaríkjunum en hérlendis hefur hún verið allt að þrjátíu og fimm til

fjörutíu prósent arðsemi stærstu íslensku

í þessari töflu sem er beint úr skýrslu

allt er þetta spurning um það hvernig hlutirnir eru framsettir ef þessi tafla hefði náð aftur til ársins tvö þúsund og sjö þá hún litið allt allt öðruvísi út þannig að þetta er alltaf spurning um

hvernig hlutirnir eru settir fram en þú neitar því ekki að þessi munur og

hvert fer afgangurinn í vasa verslunarinnar samkvæmt þessu gerir hún það en við höfum hins vegar tekið fram og við munum birta á allra næstu dögum samantektir sem við höfum gert sem sýna að

ekki rétt framsett þannig að þetta er rangt þetta er ekki að fara í ykkar vasa þetta var rangt hjá samkeppniseftirlitinu við teljum þetta

ranga framsetningu skítt með framsetningu hún skiptir ekki máli þegar við erum að borga fyrir mat þessi peningur sem verður þarna á milli í ykkar vasa helgi samkvæmt þessari töflu væri hægt að skilja

við erum ósammála töflunni eins og hún lítur út og ætlum að afsanna og sýna fram á það með óyggjandi hætti á næstu dögum en það vantar ekki bara samkeppni á markaði heldur einnig meðal framleiðenda hérlendis tveir þriðju matarkörfunnar eru innlendar matvörur hvernig er hægt að stuðla að

ja ein leið er auðvitað til dæmis að auka auka hingað til innflutninga á þessum vörum að öllum líkindum hafa talsverð áhrif á á matvöruverð sko í byrjun aldarinnar voru tollar felldir niður á nokkrum grænmetistegundum okkar athuganir hér benda til þess að verð á þessum tegundum tómötum gúrkum hafi lækkað svona nokkurn veginn sem nam um það bil um helming setti það grænmetisbændur á hliðina eða grænmetisframleiðslu á var reyndar breyting þar á að styrkurinn færðist úr tollum í beinar greiðslur til bændanna

eða illa út fyrir greinina en fyrir bæði tómata og kom þetta á endanum bara ágætlega út hvað myndir þú leggja ein leiðin væri sú að að fella niður alla tolla eins

þarna og færa þá styrkinn meira yfir í beinar greiðslur til bændanna myndi það skila sér í lægra vöruverði heldurðu ég held að þessi reynsla bendi ótvírætt til þess það er því margt sem leggst á eitt við að hækka hér matvöruverð og spurning hvort innkoma Costco á markaðinn hafi einhver langtímaáhrif þar á komiði sæl mér líður eins og Garðari Hólm að halda tónleika á heimaslóðum segir

Ragnar Kjartansson myndlistarmaður en fyrsta hans á Íslandi verður opnuð í Hafnarhúsinu á laugardag sýningin ber yfirskriftina Guð hvað mér líður illa og inniheldur úrval verka ferli listamannsins fram til þessa í rauninni er maður alltaf að upplifa sig á vatnaskilum sem listamaður hvert verk er já þetta er upp og niður Ragnar Kjartansson hefur á undanförnum þrettán árum skipað sér í fremstu röð íslenskra myndlistarmanna og er líklega þekktasti íslenski listamaðurinn af sinni kynslóð á alþjóðavettvangi hann vinnur gjarnan með innsetningar og gjörninga sem byggja á endurtekningu og vísa oft í heim

leikhúss og tónlistar guð hvað mér líður illa er fyrsta á verkum Ragnars á Íslandi og inniheldur valin verk frá tvö þúsund og fjögur til dagsins í dag við höfum fylgst sem hann er betri í að útskýra en ég þetta

á verkum Ragnars á stuttum tíma í fyrra voru haldnar yfirlitssýningar á verkum Ragnars í í London og safninu í Washington þessi er allt öðruvísi því sýningarnar í

titill sýningarinnar dregur nafn sitt af einu verka Ragnars það var alltaf

bara eins og þetta væri dýr myndlist þannig að það

svo við vorum að skoða gömul verk það var þannig að Guð hvað mér líður illa er bæði algjörlega einlægt sig aðeins of hátíðlega hvernig listamaður er Ragnar Kjartansson tvö þúsund og sautján miðað við tvö þúsund og fjögur hann er

ekki beint spennandi eru einhver stök verk sem

þykir meira vænt um

eða finnst betur heppnuð en önnur ég er mjög spenntur að sýna Heimsljós líf og dauði listamanns sem er

ekkert nema maður sé ánægður með það maður getur ekki gert fólki það að sýna eitthvað sem maður er ekki ánægður með sjálfur eitt verkanna á sýningunni er spánnýtt og verður komið fyrir utan á Hafnarhúsinu þetta eru svona eldpíkur sem verða utan á húsinu nei þetta eru

ég var lítill stundaði ég að teikna hús og gera eldtungur á

á þau það var það sem ég gerði þegar

mér finnst eiginlega öll listin mín verða til

býr til aðra hugmynd og svo framvegis hefur það haft áhrif á þig sem listamann að þú starfar meira á alþjóðasviðinu en þú gerðir

aukið sjálfsöryggi svo er þetta mjög fyndið

að vera að gera þessa sýningu það er svolítið svoleiðis við það já eins og allir er það ekki en er náttúrulega drifkrafturinn

engar væntingar til áhorfenda ég ætlast ekki til þess að þeim líði einhvern veginn þeir sjá verkin mín það sem hann vill og og finna það sem hann getur fundið það líður þá að lokum hjá okkur

á morgun verður tilnefningar til

kynntar

að rýna í þær og gera upp leikárið ásamt gagnrýnendum menningarinnar en Elísabet Jökulsdóttir á síðasta orðið í kvöld veriði sæl á þessum svo vitnað sé í listamenn sem sýna tröllin í nútímanum í verkum sínum þegar verksmiðjur eru gangsettar á nýjan leik þrátt fyrir að hafa mengað heilt bæjarfélag og stóriðja rís á Húsavík í grennd við Tjörnes einar dýrmætustu

er ekki úr vegi að rifja upp þegar ég bauð Alcoa í bíó nánar tiltekið myndina sem kom svo í ljós að hann ætlaði að gefa barni svona var Alcoa mikið gæðablóð hér var verið að reisa verksmiðju í hans nafni og til þess þurfti að eyðileggja kraftmesta fljót á Íslandi mestu gljúfrin og annað smáræði Alcoa lýsti því yfir hvað Hljómalind væri dásamlegt

kaffihús alltaf þegar hann væri á Ísland þá kæmi hann hingað ekki nóg með það heldur hefði hann hrifist af höfrungum og hafsins frá unga aldri en þó risu gæði Alcoa hæst þegar hann trúði mér fyrir því

væri að rækta rauð blóm í bakgarði fyrirtækisins í Ástralíu félli fyrir þessu og hringdi í móður mína eftir samtalið en hún var reynd blaðakona og sagði henni frá samtalinu en þegar kom að rauðu blómunum þá fussaði hún og sagði já láttu mig þekkja þá þeir segjast allir vera að rækta rauð blóm